Misy fifandraisany avao io satria tsy mivola avao tena laha tsy mi- laha tsy mieritseritsy tseky. Mieritseritsy tse zay vao mivola amizay. Zay ty fifandraisany. Raha volany iny zany raha baka amy eritseritsy ao.